My man one nor ley animal I na like la smell la goat la la la thing to stink bro yeah a very very stink I na like billy goat because when you when you around ley area you ley smell from it seh yourself a can tell you and duck again dufar la one of ley animal la I na like to smell bro yeah.